مادة اللغة العربية، أحبها لأنها مليئة بالشعر والقصص الجميلة جداً، أنا من عشاق القصص اللي تكون مسرودة بشكل متناغم الحروف والقوافي تكون كلها <hesitation> مدروسة والمفردات جميلة جداً.